formaður v r segir að á næsta samningafundi með s a skýrist línur í kjaraviðræðum til muna s a er tilbúið í afturvirka samninga til áramóta formaður v r segir það jafngilda höfnun einni ríkustu konu Noregs var rænt fyrir rúmum tveimur mánuðum og

krefja mann hennar um jafnvirði rúms milljarðs íslenskra króna í lausnargjald með móteitri gegn

verða afgreiddir á undanþágu á Vog á næstunni yfirlæknir þar segir brýnt að auka aðgengi að lyfinu sem getur bjargað mannslífum engar minjar eru á svæðinu sem Minjastofnun

hótel þar telur að friðunin sé ólögmæt og geti bakað stofnuninni skaðabótaskyldu eitt óvenjulegasta ættarmót sem sögur fara af var á Árnastofnun í vikunni þá var stefnt saman í fyrsta sinn öllum flokkum

sem sum eru um sjö hundruð ára gömul

eignast fjörutíu og níu prósenta hlut í flugfélaginu

fjárfesting í gegn þetta kemur fram í tilkynningu sem birtist

á vef WOW í dag

veitir WOW lán til tíu ára og getur eignast stærri hlut í félaginu eftir því hvernig endurgreiðslum lánanna verður háttað viðræður standa nú yfir um stöðu þeirra

sem keyptu skuldabréf í útboði WOW í haust það skýrist í næstu viku hvað Samtök atvinnulífsins eru tilbúin að semja um í

kjaraviðræðunum segir formaður v r samninganefndir v r Eflingar og Verkalýðsfélags Akraness funduðu með samninganefnd Samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag þar sem kröfugerð og tillögur voru kynntar fyrir ríkissáttasemjara fundurinn stóð í liðlega klukkustund annar fundur hefur verið boðaður eftir viku og segir formaður v r að línur skýrist þá þá munu Samtök atvinnulífsins koma með það sem þeir eru tilbúnir til þess að koma

til móts við kröfur okkar sem er þá í fyrsta skipti

að við byrjuðum að ræða við þá

að gera það þannig að ég reikna með að línur fari nú að skýrast all verulega þegar það liggur fyrir hvað þeir eru tilbúnir til þess að koma til móts við okkur það verði þá félagsmanna að ákveða framhaldið þess er krafist að næsti samningur verði afturvirkur til þess tíma þegar síðasti rann út s a samþykkir það svo fremi sem

samið verði í mánuðinum við svo sem verðum við þessari kröfu sem er beint að okkur en setjum þetta eðlilega skilyrði að ef að viðræðurnar fara í annan gír og boðað verði til verkfalla samfélagið allt ber kostnað af og ég tel óæskilegt þá að sjálfsögðu fellur þetta tilboð niður þetta er svolítið athyglisverð yfirlýsing en ef að yfirlýsingin er skoðuð nánar þá náttúrulega eru þeir að hafna afturvirkni alfarið Ragnar Þór segir að fast

samningur taki við af samningi og bendir á að afturvirkni vegna úrskurða kjararáðs hafi verið allt að tvö ár upphaflega stóð til að Starfsgreinasambandið semdi fyrir öll nítján félög sín en strax í byrjun afturkölluðu Efling og Verkalýðsfélag Akraness umboð sitt verkalýðsfélag Grindavíkur hefur gert það líka og vill samkvæmt heimildum fréttastofu fara í samflot með félögunum sem vísað hafa málum til ríkissáttasemjara formaður Starfsgreinasambandsins segir

þetta ekki þýða sundrung innan verkalýðshreyfingarinnar meðan menn eru á sömu línu varðandi

þau málefni og það sem menn leggja til grundvallar það er nákvæmlega sama kröfugerðin

hjá báðum aðilum þannig að þó að skilji leiðir vinna menn nú saman

ítreka það að þeir sem hafa farið út frá okkur þeir eru að vinna í með okkur í s g s þannig að

að vinna saman þó það sé í tveimur Hagen ein ríkasta kona Noregs var numin á brott af heimili sínu þrítugasta og fyrsta október

lögregla hefur haldið því leyndu vegna hótana

um að myrða hana

samfélagi henni var rænt á heimili þeirra hjóna í

austur af Osló og hefur líklega verið í haldi ræningja síðan málið hefur vakið undrun í norsku samfélagi en mannrán af þessu tagi er einsdæmi í Noregi var rænt fyrir tíu vikum og þessi langi tími vakti mikla athygli þegar fjölmiðlar greindu fyrst frá hvarfinu í morgun hagnaður fyrirtækis þeirra hjóna í fyrra var jafnmikill og krafa mannræningja

um lausnargjald níu milljónir evra jafnvirði um eins komma tveggja milljarða íslenskra króna það má segja að það sé að kröfu lögreglu rannsóknin hefur farið mjög leynt en norskir

lögregla með einhverjar vísbendingar nei nánast ekkert til þess að byggja rannsóknina á það fundust einhver

baðherberginu en það eru engin vitni og nágrannar heyrðu hvorki í ræningjum né né sáu og hafa ekki haft samband nema

til að setja fram sínar kröfur um þennan rúma milljarð íslenskra króna í

fyrir því að fjölmiðlar birtu fréttina í morgun

það sýnir kannski hvað rannsóknin er stutt á veg komin

þótt þessi langi tími sé liðinn yfirlæknir á Vogi segir að öll viðbragðsteymi ættu að hafa aðgang að

með móteitri gegn ofskömmtun ópíóíða þrjátíu og tvö fíklar undir fertugu sem voru skráðir í gagnagrunninn

á Vogi dóu á síðasta ári í fyrra voru hátt í fimm hundruð útköll sjúkrabíla á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu lyfja talið er að í það minnsta fimmtíu og tvö hafi dáið vegna

á árinu samkvæmt landlæknisembættinu

og valda öndunar og hjartastoppi

sé það gefið á réttu augnabliki getur komið í veg fyrir dauða eða vegna ofskömmtunar ópíóíða á Landspítalanum er það notað

einu sinni í viku og um það bil einu sinni í mánuði á Vogi það kemur fyrir að fólk kemur hérna inn og þá er það búið að taka lyf áður en það kemur inn og þá kemur það fljótlega í ljós ef þetta er orðið of mikið og við sjáum það fljótt á

átti að koma á markað hér en það virðist ekki ætla að verða að veruleika Lyfjastofnun afgreiðir

þó á undanþágu til heilbrigðisstofnana og eru fimm hundruð stykki á leið á Vog yfirlæknir segir þetta form einfalda gjöfina og auðvelda allan undirbúning

þetta er bara úði sem er gefinn í nefið og svo eru líka til önnur form

sjálft og eru samt stungulyf vera aðgengilegra þetta lyf sérstaklega fyrir alla sem eru í

á síðasta ári létust þrjátíu og tvö undir fertugu sem hafa verið á Vogi og hafa þeir aldrei verið fleiri hafa þessi lyf einhver hlut að máli hjá að minnsta kosti sumum það eru margar ástæður en þetta er auðvitað grafalvarlegt það er ekki hægt að segja annað framkvæmdastjóri lindarvatns sem stendur að hótelbyggingunni við

sé ólögmæt og geti bakað Minjastofnun skaðabótaskyldu ráðherra samþykkti í gær tillögur Minjastofnunar um að friða

svæði innan framkvæmdasvæðis hótels sem þar á að rísa skyndifriðunin gildir í sex vikur og á meðan eru allar framkvæmdir bannaðar samkvæmt lögum um menningarminjar getur Minjastofnun ákveðið að menningarminjar sem hafa sérstakt menningarsögulegt vísindalegt eða listrænt gildi sé hætta á að minjunum verði spillt þær glatist eða gildi þeirra rýrt á einhvern hátt

að vernda minjar það er skilyrði fyrir því að hún teljist heimil en á þessu svæði eru náttúrlega engar minjar voru grafnar upp og fjarlægðar í

fyrir um tveimur árum því telur Jóhannes að þetta sé misskilningur en að öðrum kosti væri þetta ólögmæt ákvörðun

væri þá að baka Minjastofnun skaðabótaskyldu bara á því að setja okkur í samband við Minjastofnun og við í sjálfu sér sendum mótmæli við þessari ákvörðun í gær skyndifriðunin snýst um það hvar ganga á inn í hótelið gert er ráð fyrir því að þrír inngangar verði á hótelið einn af Austurvelli en Alþingi vill ekki að það verði annar hér af Kirkjustræti og sá þriðji hér úr

um hann er nú deilt minjastofnun telur óásættanlegt að nýta formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir fátt í svartri skýrslu landlæknis koma á óvart nauðsynlegt sé að bæta starfsumhverfi á til að koma í veg fyrir manneklu og álag landlæknir birti í gær úttekt á stöðu mála á bráðamóttöku Landspítalans en alvarlegt ástand skapaðist þar í byrjun síðasta mánaðar vegna álags í úttektinni er vandi bráðamóttökunnar meðal annars rakin til manneklu og plássleysis á spítalanum staðan sé orðin það alvarleg að ekki sé lengur hægt að tryggja öryggi sjúklinga á álagstímum í fréttum sjónvarpsins í gær kom fram að þrjátíu og fimm sjúkrarúm standi nú auð og ónotuð vegna skorts á hjúkrunarfræðingum formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að fátt í þessari úttekt komi á óvart það er búið að benda á þetta mjög oft við erum búin að vita að því að það er ekki bara bráðamóttakan það eru líka fleiri deildir

eru undirmannaðar og það vantar hjúkrunarfræðinga til starfa auðvitað setjum við spurningarmerki eins og fram hefur komið í umræðunni um öryggi sjúklinga Guðbjörg segir að starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sé erfitt og launakjör ekki í samræmi við álag við sjáum

prósent menntaðra hjúkrunarfræðinga hér á landi hafa fundið sér annan starfsvettvang á undanförnum árum Guðbjörg segir nauðsynlegt að bæta kjör stéttarinnar það eru hlutir eins og við sjáum erlendis það er stytting vinnuvikunnar það er hækkun grunnlauna og reyna að draga úr þessari miklu yfirvinnu til dæmis það er meira aðlaðandi starfsumhverfi og það er ýmislegt í því sem hægt er að gera til að hafa áhrif á þetta fréttaskýrendur vestanhafs segja að sjónvarpsræða Donalds Trumps Bandaríkjaforseta um nauðsyn þess að reisa múr á landamærunum við Mexíkó breyti engu um deilurnar í bandarískum stjórnmálum bygging múrs á landamærunum að Mexíkó var eitt af höfuðmálunum í kosningabaráttu Trumps tvö þúsund og fimmtán og tvö þúsund og sextán hann hefur þess vegna sótt það fast að fá fjárveitingu í verkefnið svo fast að vegna þeirrar

hefur hluti ríkisstofnana vestanhafs verið lokaður í næstum þrjár vikur í ávarpi sínu í gær dró Trump upp dökka mynd af ástandinu en lýsingar Trumps eru hins vegar ekki sannleikanum samkvæmar þetta staðhæfa bandarískir fjölmiðlar sem fylgdust grannt með ræðu forsetans í gær

bandarískar sjónvarpsstöðvar hikuðu í fyrstu við að senda út ávarp forsetans enda var litið á það sem einhvers konar úrslitatilraun hans til að sannfæra almenning og þingmenn repúblikana um gagnsemi

ráða núna í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og leiðtogar flokksins sem svöruðu ræðu Trumps í nótt taka ekki í mál að veita honum fé til að byggja þennan múr slæmt ástand er við Elliðavatn að mati framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogs

hreinsa þurfi burtu glerbrot og spilliefni sem fyrst svo ekki skapist hætta fyrir þá sem fara um svæðið slæmt ástand er á yfirgefnum sumarbústöðum við suðvesturhluta Elliðavatns fram

kom í fréttum RÚV í gær að skemmdarverk hefðu verið unnin á bústöðunum bæði glerbrot og spilliefni eru við bústaðina sem standa við vatnsbakkann bústaðirnir eru í Kópavogi heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs ákvað í dag að kanna ástandið það er mjög slæmt

við erum mjög ósáttir með hvernig ástandið er hér það hefur farið við þurfum bara í samstarfi við Kópavogsbæ að sjá um að hér sé hreinsað öryggissvæði vatnsverndar hefst við tangann hérna og það er ekki langt frá þessu öryggissvæði að bústöðunum hérna sem eru í niðurníðslu ég held að sem slíkri en auðvitað stendur bara ógn af þessu eins og þetta er

Elliðavatns er þannig að eiturefni frá bústöðunum eiga ekki að berast inn á vatnsverndarsvæði þetta er náttúrulega bara heilsuspillandi og hættulegt umhverfinu og hættulegt þeim sem hér ganga um

hér þarf náttúrulega bara hreinsunarátak að eiga sér stað Kópavogsbær hefur um nokkra hríð reynt að fá landeiganda til að hreinsa svæðið en án árangurs en ég held að núna sé bara þörf á því að við tökum höndum saman og reynum að láta hreinsa svæðið

beitt einhvers einhvers konar þvingunaraðgerðum en samstarfið þarf að vera við alla þannig að það verður gripið til einhverra aðgerða fljótlega ja það tel ég alveg alveg víst við erum þekkt fyrir að bjarga okkur hvort sem snjórinn er of lítill eða mikill segir hótelstjóri á Ísafirði sem á von á mörg hundruð manns til Ísafjarðar á

bóli á snjó á skíðasvæðinu það er kannski óvenjulegt að setja niður

en það er allavega ekki tíðarfarið sem stendur í vegi fyrir því tíu stiga hiti og ekki gramm af snjó snjóleysið kemur sér hins vegar ekki jafn vel fyrir vinsæl

á Seljalandsdal á Ísafirði og það gerir fyrir fólk sem gleymdi að setja niður

á móti um fimm hundruð manns á

erum með svakalega góðar aðstæður halda að geta haldið námskeiðunum úti Ísafjörður hefur notið góðs af vinsældum skíðagöngu

hefur lagt leið sína til Ísafjarðar yfir háveturinn þegar erlendir ferðamenn gera það síður það er það sem við lifum á á veturna það er þótt hann verði ekki á skíðasvæðinu

ætlum okkur að halda átta námskeið og við erum þekkt fyrir að bjarga okkur hvort sem hvort sem það snjóar of mikið eða of lítið hlutirnir eru þá bara eins og þeir eru og við björgum okkur og gerum gott úr þessu þetta reddast í tilefni af dánardægri Árna Magnússonar í fyrradag stefndi starfsfólk Árnastofnunar saman áður en eitt handritið fer aftur til síns heima í Kaupmannahöfn í grófum dráttum myndi ég segja

upphaf við

erum við upptök Njálu tilefnið er hvað tilefnið er það að er núna í heimsókn á á Íslandi var lánuð hingað í tilefni af sýningunni

er þetta í fyrsta sinn sem þessar

getur vel verið að þetta sé í fyrsta sinn sem að akkúrat þessar bækur liggja allar saman á einu borði það er talið að njála sé

sett saman um tólf hundruð og áttatíu og elstu handritin sem við eigum eru frá um þrettán hundruð eða upphafi fjórtándu aldar þetta eru sem sagt þrjár ættkvíslir já einmitt því að rannsóknir fræðimanna sérstaklega Einars Ólafs Sveinssonar á síðustu öld leiddi í ljós að það má skipta handritum Njálu í svona þrjár

það sem

y kvíslin það er

kvíslinni og

en ykkur í Árnastofnun þið eruð það sæmilega miklir nördar að þið ákváðuð bara að það var svo ómetanlegt að nota tækifærið úr því að kom í heimsókn að sjá þau saman af því að við erum búin að vera að vinna svona rannsóknarverkefni sem snýst um Njáluhandrit það var eitt af rökunum fyrir fullveldi það voru þung rök eða vógu þungt

það að við höfðum sér tungumál og gætum enn lesið það einmitt og svo

miklu betra fyrir fólk að skilja það eftir að

komu til sögunnar þá uppgötvuðum við aftur þetta hvað það getur verið mikilvægt að þú veist stytta og nota bara einn tvo stafi fyrir heilt orð þeir ríða þrír saman Gunnar og bræður hans Gunnar hafði atgeir og sverðið

hafði og alvæpni og þú skilur þetta náttúrulega alveg það eru leiðindi í veðri fyrir norðan já vonskuveður í

þá ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum á eftir

Örn Einarsson átti alls ekki von á því að vera í h m hópnum en hann var ekki í tuttugu manna æfingahópnum sem var valinn fyrir jól og íslenska kvennalandsliðið í blaki steinlá fyrir liði Belgíu í undankeppni EM en leikið var í Digranesi í kvöld formaður v r segir að á næsta samningafundi með s a skýrist línur í kjaraviðræðum til muna s a er tilbúið í afturvirka samninga til áramóta semjist í mánuðinum en formaður v r

segir það jafngilda höfnun einni ríkustu konu Noregs var rænt fyrir rúmum tveimur mánuðum og

krefja mann hennar um jafnvirði rúms milljarðs íslenskra króna í lausnargjald með móteitri gegn ópíóíðum verða afgreiddir á undanþágu á Vog á næstunni yfirlæknir þar segir brýnt að auka aðgengi að lyfinu sem getur bjargað mannslífum engar minjar eru á svæðinu sem Minjastofnun

í skyndi við

Víkurgarð framkvæmdastjóri fyrirtækisins sem reisir hótel þar telur að friðunin sé ólögmæt og geti bakað stofnuninni skaðabótaskyldu þessum fréttatíma er lokið á Rás tveggja tekur við spurningakeppni framhaldsskólanna Gettu betur